शादी के बजट बनाए बर । सबसे पहले का का चीज में खर्चा लगही ओला देखना पढ़ी। बैंड बाजा के खर्चा, खाना के खर्चा, कपड़ा के खर्चा, बर्तन भाड़ा के खर्चा। ओकर बाद सजावट के खर्चा आए जाए के खर्चा सब ल लिख के जोड़ के बजट बना सकत ही।